Raha amin'ny hevitriko manokana koa aloha, olombelo tsy possible hoe iaina raiky zany de ho ahavita tena fa tsy maintsy mila olo foana io na de amin'ny alalan'ny teknôlôjia ary na de tsy mivantana de mila olo foana i ho namany miresaka aminy, mifandray aminy fa tsisy mahavita tena raiky zao.